Una cosa chi m'ammento sempre est <hesitation> sa festa 'e su polchinadu, ca pro me fit veramente una festa e cando si 'occhiat su porcu, tando m'ammento chi innanti b'aiat tota una parte de preparascione, si mi mandaian <hesitation> a invitare sas pessones, chi devian benner poi a affittare sa pulpedda eccetera, quindi tias e familiares comunque o pessones chi comunque fin praticas de cust'arte <hesitation> una 'olta fattu custu si preparaian sos istuzos, s'affilaian sos istuzos, si preparaian e sos istrazzos, totu orulados cun attenzione e cun prezzisione dai sas mamas e dai sas nonnas, istrazzos bezzos, ca tando non sicche frundiat nudda, quindi sos lentolos bezzos benian <hesitation> totu tagliados a cuadratos, cosidos, e infrezzidos, e infrezzidos e cosidos e e fattos a istrofinaccios, o a istrazzos pro frobbire sas manos o pro manizare <hesitation> pro manizare s'istentina <hesitation> e una 'olta chi fit totu prontu custu poi sos omines tando si organizaian Naturalmente cun sos cannaos, sos istuzos affilados pro malevadadu pro <hesitation> 'occhire su porcu e quindi chi 'eniat presu chi 'eniat presu e poi una 'olta mortu su porcu 'eniat usciadu cun <hesitation> e 'eniat una 'orta chi fit mortu 'eniat usciadu quindi cun s'almidda, una pianta, naro chi siat s'almidda si non m'ammento male <hesitation> chi 'eniat usciadu e e poi 'eniat e rasigadu cun d'una pedra <hesitation> ruvida, 'eniat <hesitation> rasigadu e poi isciuccadu 'ene, una 'olta poi ismattadu e e su polcu 'eniat lassadu in <hesitation> sa in un'ambiente friscu in modu chi aeret infrittadu e po e pro poder poi operare sa, tribagliare sa petta <hesitation> 'eniat <hesitation> ismesadu e ispettadu cun grande cura, de solitu fit un'omine chi lu faghiat chi magari aiat cumpetenzias de de masellu namus gasi e poi sa pul Peddda <hesitation> beniat distibbuida a totu sas pessones chi devian aggiuare settidas in una banca e 'onzuna aiat una taulitta 'e linna pro affitare sa pulpedda, quindi cussos pezzos o chi <hesitation> 'enian dados a donzunu, si faghian propriu a tipu ispezzatino, namus gasi, pezzos minores, sa pulpedda si naraiat, una 'olta affittada a minudu custa pulpedda 'eniat poi <hesitation> posta in una bangiarola manna e beniat cunfettada cun azu, ispettia e sale, bene morigada, bi cheriat tanta energia e e <hesitation> beniat propriu morigada dai tres o battor pessones 'onzi 'onzi duas o tres oras sa pulpedda si cheriat si 'eniat cunfettare, poi s'atteru die fit pronta, aiat leadu su sabore de sos ingredientes e beniat appunto, e beniat solitamente pienada in s'istentina, puru s'istentina ovviamente aiat totu una prozzedura, cheriat isciuccada, riscialada, fit unu trabagliu abbastanzia chi rechiediat meda cumpetenzia, abbilidade e comunque impignu <hesitation> namus chi poi sa sa pulpedda cun sa ma Cchina de fagher sa saltizza 'eniat e b'aiat unu tubbu e s'infilaiat s'istentina e una pessona giraiat sa macchina, naturalmente solitamente per lo meno in su polchinadu nostru b'aiat regulas meda riggidas <hesitation> proite <hesitation> sa pessona chi giraiat sa macchina solitamente 'onz'annu fit sempre sa matessi fina a chi e campaiat <laughs> poi e ovviamente e bi fit puru sa pessona chi punghiat si <hesitation> s'istentina pro che 'ogare s'aria e e poi sa pulpedda girende sa macchina intraiat intro s'istentina, fina a formare su giogu, b'aiat puru una pessona apposita pro la prendere, ca sos coldonittos pro prender sa saltizza benian fattos cun sa cun s'ispau <hesitation> sinde preparaiat una bella matassa propriu pronta, pro prendere e quindi una pessona puru pro prendere e una ingarrigada de ponner de leare sos giogos prontos, e de los ponner in terra subra un'incherada apposita inue e isguttaian <hesitation> infrittaian a infrittaian giustamente posca de l'aer manizzada <hesitation> fit unu tribagliu namus gasi meda chi bi cheriat tres dies pro lu 'attire a a boldu e quindi unu tribagliu <hesitation> diffizzile e de de impignu, però ovviamente fit puru una die de grande festa ca <hesitation> nos seiamus totu addainanti a sa ziminea, ca <hesitation> tribagliende sa petta ovviamente non si podiat istare acculzu a sa ziminea, quindi e s'aiat puru frittu durante su custu tribagliu e niunu però s'acculziaiat a sa a sa ziminea ca non si podian interrumpere sas attividades chi si cominzaian e quindi su momentu 'e s''ustu fit finalmente unu momentu <hesitation> chi s'aiat bisonzu propriu de s'iscaldire sa carena, magari cun su cun sa petta pezzos de petta postos a arrustire in sa saltizza <hesitation> cun su pane carralzados dai su pane <hesitation> cun unu ticcu de pirizzolu o chi fit istadu propriu reservadu pro cust'occasione <hesitation> e poi sa sa petta sa si proaiat puru sa saltizza a bider ite sabore aiat a bider si su cundimentu fit giustu e quindi tantos giogos de saltizza chi 'enian Puru cottos e assazados e si daiat una una <hesitation> una valutassione de su trabagliu fattu e e ottennidu, namus gasi e <hesitation> e quindi fit unu momentu inue si 'ogaian puru durches chi mamma e nonna aian preparadu pro cust'occasione e quindi podian esser ciambellas, podian esser pabassinos o e totu su carchi cosa a buffare, e pro giustamente istare umpare e cundividere custa die e durante <hesitation> in su momentu 'e s''ustu naturalmente bi essiat fina e oltre a discutere de su tribagliu, de su chi fit andadu 'ene, de sas difficultades chi si <hesitation> chi s'incontraian, a boltas sas pius anzianas pre esempiu faghian contos puru de sos tempos issoro <hesitation> quindi <hesitation> si finiat puru cun su o rier cun su si divertire e fina sa piseddina ascultaian <hesitation> sos contos e quindi si divertian intantu a mandigare sas orijas de su porcu arrustidas in sa cadrija, ca cussas fin propriu de sa piseddina, sas orijas de su porcu andaian divisas In cantos fin sa piseddina, si fin deghe deghe pezzos si fin chimbe chimbe pezzos, 'onzunu deviat aer unu pezzu 'e orija <hesitation> e poi pre esempiu un'atteru un'attera faccenda importante de su polchinadu fit fit sa <hesitation> sa 'elda o o cioè su su grassu de su polcu chi 'eniat e morigadu in unu <hesitation> in una <hesitation> in unu labiolu e postu in su fogu o in su e morigadu e poi lassadu infrittare a nde 'ogare su grassu e chi e poi 'eniat impittadu, postu in cuntenitores, lassadu infrittare e impittadu pro fagher sos dulches, non sicche frundiat nudda de su polcu, nudda, tant'est beru chi fina su sambene 'eniat impittadu, 'eniat fattu su sambene rassu e su sambene <hesitation> e su sambene durche, ma fina sas ungeddas de su polcu chi 'enian cundidas custu dai sas nonnas e dai sos anzianos cun ingredientes, cun <hesitation> metodos sempre segretos e <hesitation> e indicados propriu pro determinadas pessonas, comente si narat solo per pochi Una cosa chi mi divertiat meda pre esempiu, ca forsi ca mi piaghiat meda a girare sas carreras de sa 'idda <hesitation> a istare in mesu a sas pessonas, mi piaghiat meda cando mamma mi mandaiat a rengrassiare sas pessonas c'aian aggiuadu cun d'unu pezzu de ispinu e una sartizza, quindi su giru fit mannu ca sas pessonas chi t'aian aggiuadu fin tantas, a bortas suzzediat fina chi <hesitation> 'aliat pius su chi si daiat chi su chi restaiat, ma sa cuntentesa de aer passadu custas tres dies in cumpanzia <hesitation> mancari tribagliende meda, ma tot'umpare non la pagaiat dinari perunu. Una cosa chi m'ammento chi aspettaio custa die de su porcu fit propriu ca <hesitation> aimus una tia 'ajana chi issa fit matessi, aiat compitos suos, e basta e niunu los podiat fagher durante su polchinadu, su compitu sou fit cussu de su pulimentu de de si <hesitation> istentina chi issa solu ischiat fagher in su modu giustu e su rasigonzu 'e s'istentina, m'ammento chi eo, sorre mia e mias istaimus sempre fora cun issa isciucchende in s'abba currente cust'isten Tina e l'istaimus sempre indossu addossu ca in domo, intro 'e domo sa veridade non bi cherian <hesitation> buldellu, no non bi cherian piseddina in mesu a sos istuzos, a sos macchinarios, quindi nois e nd'approfitaimus pro istare unu pagu <hesitation> allo stato brado, libberas e custa tia, mentres isciuccaiat s'istentina e fimus in campagna ovviamente, nos i <hesitation> nos naraiat e chi diamus esser andadas a bider su mare, e nois, ingenuas che cridauras chi fimus sa cosa nos piaghiat meda e quindi li naraimus emmo andamus, e fizas mias daghi daghi fino de pulire s'istentina bos giutto, quindi nois istaimus sempre igue innaentendela puru, ma issa aiat sa <hesitation> sa pascenscia de nos acciappare sempre su motivu pro nos fagher aspettare, fina chi a ultimu daghi cumpriat su tribagliu, nos giughiat <hesitation> quindi, dai sa pinnetta nostra nos giughiat a manu 'e pare e a brinchittos, nois cuntentas che paba ca fimus andende a su mare, nos giughiat a su monte de subra e naturalmente <hesitation> su tragittu Naraimus ma cando arrivimus, ma cando arrivimus, ei fizas mias no est fazzile a b'andare a pê a su mare, poi naturalmente <hesitation> e e arriviat su momentu in cui deviat acciappare un'iscuja no e quindi nos naraiat, faghimus una cosa fizas mias, pro oe amus fattu custu <hesitation> custu tragittu, como torramus insegus a sa pinnetta e cras daghi torramus reprendimus dai inue semus arrividas e sighimus a andare, a cando a finire su polchinadu chi bi cheret tres dies, nois in unu brincu che semus in su mare e nois <hesitation> unu pagu dubbiosas, ma aimus fiducia in su chi nos naraiat issa, nos immagginaimus forsi comente podiat esser custa cosa, però nos fidaimus de issa e furriaimus chena tantas difficultades, prontas a torrare a partire s'atteru die dai inue fimus arrividas. <noise> Un'attera cosa chi m'ammento fit una regula chi non si podiat propriu, chi si deviat rispettare pro forza e poi no la daiat babbu, chi in effetti <hesitation> mancari <hesitation> pariat c'aiat una un'autoridade diversa O forsi pius se chi pariat pius severu, namus gasi <hesitation> fit de no <hesitation> de no no nos faghian assistere assolutamente a <hesitation> a sa 'occhera 'e su porcu, aimus su <hesitation> dovere de rispettare su chi nos naraiat, chi fit a istare intro 'e domo, chi niunu deviat bessire fina chi no nos abboghiaiat isse, non cumprendiamus in effetti, proite bi fit custu bisonzu de e de no cioè ite ite si faghiat, anzi fimus pius curiosas ca pensaimus ma ite den esser fattende chi nois non podimus bider, e in effetti fit ca no cherian chi aeremus bidu giustamente <hesitation> su momentu propriu de sa 'occhera 'e su polcu e e quindi custu no non l'isco: Non lu poto, cioè l'ammento propriu comente una zertu nos nos rendiamus contu e cando lu 'idiamus moltu, però niunu si preguntaiat chie lu podiat <hesitation> aer mortu, chie non lo so <hesitation> lu 'idiamus igue e ischiamus chi su tribagliu fit custu, ma cussu momentu nos fit propriu proibbidu severamente <hesitation> e poi una 'olta manna E cando mi so acciappada eo a dever tribagliare su porcu, a fagher su porchinadu apo sempre <hesitation> chircadu, non chircadu mi 'eniat ispontaneu de lu fagher viver, siat a fizu meu che a nebodes mios, comente l'aio vividu eo, comente una festa e su ritu 'e sas orijas <hesitation> sos raccontos chi lis faghio de su chi suzzediat, cando fio minore <hesitation> e eo puru los giughio, lis faghio immagginare, inventare <hesitation> e pre esempiu issos puru los coinvolgo cando <hesitation> mi los giughio, pre esempiu cando preparaio sos istrazzos, s'attrezzadura tota pro su porchinadu, mi los giughio cando inventaio cando devio invitare sas pessonas e cumprendian, mind'ammento chi una <hesitation> sa pius minoredda de nettas mias una die 'enzeit, b'aiat unu tiu sempre in su porchinadu, unu nos unu tiu nostru chi faghiat su viaggiu su manzanu a leare totu sas chi devian aggiuare <hesitation> e quindi isse arriviat cun totu sas feminas chi devian affittare sa pulpedda e m'ammento chi nebode mia una die neit <hesitation> zio oggi sei arriva To sei arrivato solo, forsi seguramente sas feminas non fin prontas ancora, e isse arriveit pro incominzare a preparare s'attrezzadura sua, e sa pisedda 'idende <hesitation> a zio o chena sas aggiuantes neit: zio sei venuto <hesitation> al maiale senza le tue donne? <hesitation> E poi fina cun sas orijas de su polcu, issos puru an chircadu de cioè sun, giogaian chircaio de lis fagher e viver a issos puru <hesitation> s'allegria <hesitation> su divertimentu e de custa de custa festa familiare e quindi giogaian issos puru cun sas orijas de su polcu, aggiuaian <hesitation> a giugher sos giogos minoreddos de sa sartizza subra s'incheradu, aggiuaian a appiccare sa sartizza lênde sos giogos dai sa bangiarola pro las appiccare e quindi <hesitation> a giogaian e issos puru vivian custu momentu comente unu momentu e de ammentos, de tradiziones e de divertimentu.